Ny loko volamena da loko loko faratapony i io faratapony amy loko la eritseritiko zany da panjakany loko la misy akolafony aby la panjaka loko ny fieverako azy da gnatsaiko ao voalohany la vo mahita loko volamena iaho da ny famirapirata loko famirapirata volamena iravahategna io atao kavy atao ravy